He, seni ia bisa nini pengaruh tabarisi no masyarakat al. Neme hatoli la lameda hal tabarisi neme seni-seni besakia la mai, ma mopo seni ma makahuluk al. Te hataholi besakia la kada ala lahik seni besakia, neme HP la ma teknologi la.